Fu wan iŋɛ se'em de la, disɛba pugum diŋɛ maalɛ mɛ ba dikɛ ba iŋɛ takata duam puan koo uruba duma puan la, aayi sirige dibama la dia. Hu wan le kelum iŋɛ se'em de la dikɛ koo tari nyaga duma koo tari tu tiŋa zɛɛrɔ nyaga duma la dugera gee da tara nasaa zɛɛrɔ duma la tara dugera. Hu wan le kelum iŋɛ se'em de la lo'e disɛba ti yaarum ka zo'e ba puan la wan iŋɛ se'em ti fu yaarum la dia la wan sige tiŋa. Fu wan le kelum iŋɛ se'em pa'asɛ basɛ ti fu yaarum dia sige tiŋa de la ya saŋa za'a da eera fu da dia yiŋa di mɔ mɛ ti disɛka ti fu bɔta fumiŋa maalɛ ka koo fumiŋa dugɛ ka. Fu was le kelum iŋɛ se'em nyaŋɛ sirege fu yaarum dia fu dia puan de la fu san dugera dia, aayi da kabelɛ ti fu iŋɛ yaarum iŋɛ dia la puan, dikɛ fu za'ahum duma la za'a dugɛ ba'asɛ.